Ny fomba nanadiovan'ny fanatatavanana rano ny rano a de amin'ny alalan'ireo vatokely ao anatiny. Ireo vatokely tsirairay mandrafitra iny fanatatavanana rano iny de manana ny asany avy ary misintona ilay loto amin'ny rano mba tsy hivoaka manaraka azy intsony rehefa sotroina ny rano.